هو، د کولمبیا یو مشهور دود دی، چې د ډېسمبر په اوومه او اتمه لمانځل کېږي. په دې شپه کې خلک د مريم مقدسې درناوي لپاره څراغونه او شمعې بلي. کورونه، سړکونه، او عامه ځایونه په زرګونو څراغونو روښانه کېږي، او دا د کرسمس د رخصتیو پیل ګڼل کېږي. دا دود د کورنۍ، عقیدې، او ګډو خوشحاليو څرګندونه کوي، او د کولمبیا یو له تر ټولو ښکلو او محبوبو دودونو څخه دی.